لما يكون عندي مقابلة مع صحابي ومعاد امظبطين عليه <hesitation> عادة باوصل متأخر ابسبب ان انا لسة عنحضر اعيالي ونجهزهم وانلبسهم وعناخد وكت في كل شيء. وان انا برضه لازم انروق البيت قبل ما نطلع. وبرضه خصوصا ان المواصلات بقيت صعبة ومش متوفرة بشكل كافي يعناي، المواصلات هي السبب برضه في حتة تأخيري عن مقابلة اصحابي. لكن هما مش بيكونوا مزعوجين من الموضوع دا خالص لأن هما برضو بيتأخروا عن المعاد.